Minfu miyardi awata yonugo dum kosam tunda naa dika daɓɓawa on vurtiɓa ɓana soya milk do vurti on daga koɓe awi kuje avinga